شو رايك تصلي العشا وتجول أذكارك وتتوكل على الله تنام والله مابو أحلى من النوم بكير تنام بكير تصحى بكير لكنك طول الليل سهران ومادري شو سوالف وايد راح تتأخر مابه شي إنك-إنك تنام بكير وتصحى بكير ما لها حل غير هكذا.